Bon, pakistan en duu hono non. Maaro woni ko ɓe ngaɗta sanne, e maafeeji muuɗun jonkaa. So a ƴeewii ndefuuji maɓɓe ɗii, ana nandita seeɗa e ndefuuji yimɓe Afrik. Jonnka <hesitation> bon, so neɗɗo yottaaki ton, waawa sifaade hen ko ɓuri ɗun.